Nau si keve taun aungos no tapangun teneivauk no mas vuak ani kag ke vuak i nei lu asukang ta no aina na mas itoiton ni nei lu, kag lu io rot, na itoiton ari pelet, na uas iria asinong aro iria nei lu na burum a nei lu na itoiton aongos a nei lu le na na soung no itoiton aungos e komo na keve taun aongos no tapangun no vuak a ke vuak ang. Na no mas tapangun na nas ta aulitai ani kag lu ka roron na nei lu kapa na aulitai aongos ni lu na ri bil ki mas sinong aroron na na mas uas na uas kag ke bil io alak na keve bil ipa angan nei lu na e komo na aulitai aongos ni lu na ka mas roron aungos ri bil aulitai, a lu kamas ararai ro na aulitai i kag ring ipo ago ka ararai ro.